Ny fomba famokaran'ny amponga feo dia miankina an'izay fomba hikapohanao azy sy hidobohanao an'ilay amponga, raha ohatra ka hoe ny ao ampovoany no dobohanao dia mety maneno mafy lay izy fa raha ka sisiny fotsiny no tendre- kapohanao dia maneno mora lay amponga.